रशिया हैसार चड करून खंडित हवाामान आशान देश भरांत चडसो गीमाळो लाम, थंड आनी तुलें ल्हान, उष्ण गीमाळो आसता, तापमानांत प्रदेशा प्रमाण खूप फरक आसता। दक्षिण वाथारणी गीमाचो काल सौम्य आसता आर्क्टिक उत्तर वाथरांत समकोट थंड गीमाळो आसता।